Hukumu yetu kuu. <noise> Kama ngugulu ndukua anda ukua jili ya kulima, mala chukufu kumuwezu wa atisa, uyanjwe kutisha mabuwa ya machi, hizo ya alimilema kuhonde, nishamba nga lili ni imeti, ukate kate. Chukufu kumuwezu wa akumi, nga imvula ya shitu wa kidogu, tukafundi kila, mufundi kila, mufundi kila. <noise> Basi mfuga wampeli, imvula ndukua nzuzumuwezu wa akuminamoji wa akuminambili, <noise> imuanjwe kuchita jani, kukulima, nukupaanda, nga tefuno tukupaanda li kwenye. <hesitation> <hesitation> nchaku itilisha chisina mazao mazima, ya ni chambula, chino chilina mazao mazima, mama na pana untu tukapula, uzana chakusailia paka mnyezi yosi ya kia ngazi ya jisanya. Umuaka uimvula, nga tiazi, pafina kula ya tonya, iletu musanya, kaili imvuli tonya, nga tikupita ningo, ila kunuta angumanye, kule ilo kuchimaya. Imiti maka ilikuwa tukupaandi, mini inaina tukuposai, achini imvuli nani kuchele ukuwela, alafu ukuletu mumunyo kwa halizi. Zanumusi ili ukupita, na pana utapita, nga kuruzaanichi, mumunyo kachikupita.